Fômba nan̈anaovana taratasy io zen̈y araka ny fahaizako izy bôka tamin'n̈y ravin̈y zen̈y. Ravin̈y kakazo àby io, san̈any koa fa maiky mahazo taratasy. Zen̈y zio ty no haiko.